<hesitation> Ny anjara asan'ny sacrifice ndraiky zany laha am'fitiava io voalohany, mampisy fifampitokisa amin'olo roa satria misy zany olo raiky tena mahafoy gn'ainy mihitsy, mahafoy ny fotoanany mihitsy amin'olo tiany igny de amin'igny tokoa milatsaky le fifampitokisa amindreo roa eo de faharoa magnarakaraka annizay koa ny fanaova sacrifice koa zany manamafy orina koa igny manamafy orina satria vao mifankahita isan'andro isan'andro isan'andro zany reo de ohatrany hoe mihamafy mihamafy avao le fitiavana.